Ha, bu birinchisi emas. Undan oldingi yillar qilgan sovgalaringiz ham doimo sizni eslab foydalanganman. O’tgan yili bergan futbolto’pingizni hozirgacha o’ynab kelamiz. Hamisha sizga rahmat aytamiz.